العادة نحب الموسيقى الهادئة اللي ألحانها تبدو واطيه وكلماتها تبدو واضحة وفاهم معنا يعني كيف تسمع تحس روحك تسمع في حكاية وإلا فما عبرة ما تقولناها إلا إن كلماته واضحة أين فضلكم الغنية نسمعهم بالعربي كل من يشميها لبرشة للغنية الغربية.